खाणों खाणां भंडा भी अलग अलग व्हंदन। जन हम ब्वोलदन कि प्लेट चि, जन थकुलु चि। थकुला मां हम भात खंदन छिन। या कुछ भी जन अच्छी चीज बणौंदन खाणों खाणों ते, मेन खाणों खाणों ते। त सि तेते थकुला मां खंदन। फिर तेका बाद प्लेट व्हंद, प्लेट मां हम छ्वोटि-म्वोटि चीज खे सकदन। चै हमते सलाद खाण चि, चै हमते चाउमिन वगैरह खाण चि, चै हमते थोड़ी भोत सब्जी खाण चि, त छ्वोटि प्लेट मां खे सकदन। त अलग अलग टैम पर, अलग अलग बखत पर तूंकु इस्तेमाल भि अलग अलग तरिका से व्हंद।